Oila qurishdan oldin inson haqida bilish kerak bo'lgan eng muhim narsa bu uning harakter, dunyoqarashi va bizga qiladigan muomalasi. Bular juda ham muhim chunki ertaga turmush qurgandan keyin har xil muammolar yuzaga kelishi mumkin.